يعني اذا كنت في مسابجة طبخ شوب يعني انا الاشي اللي راح أجدمه هو المكرونة العالمية مع مكافحة الغبار المدخنة والريحان بعتجد انه راح تكون اختراع بنكهة مميزة مع الصلصة يعني هيكي هيكي اكلة بشوف اني باخد بيها مركز اول وانها رح تكون اشي كتير مميز لكل اللي يدوجها.